velkomnir krakkar ég vona að þið hafið gert eitthvað stórkostlega skemmtilegt í sumarfríinu ég get sagt ykkur það að sumarið okkar byrjaði ansi vel þegar við tókum á móti fimm hundruð krökkum sem tóku þátt í prufunum fyrir Stundina okkar það var æðislegur dagur síðan ferðuðumst við líka annan hring í kringum Ísland og núna hefur Stundin okkar stoppað á fjörutíu stöðum um allt land og hitt skemmtilega krakka ég hlakka til að sýna ykkur þetta í vetur svo er annað mig langar að biðja ykkur um að senda

eruð flink alveg eins og seinasta vetur munið til dæmis eftir þessu við erum stödd á Seyðisfirði og ætlum að keppa í þremur splunkunýjum og einkennilegum íþróttagreinum eins og alltaf í

eru tilbúin hann vill ekki segja neitt um það þau eru öll að æfa fótbolta en skemmtilegt því fyrsta íþróttagreinin er fíla fótbolti margir búnir að bíða spenntir eftir þessum leik fíla fótbolti nýtur ört vaxandi vinsælda hér á landi sem og annars staðar í heiminum hér eru liðsmenn

fyrsta mark leiksins nánast frá miðju ótrúleg tilþrif og þvílík byrjun á leiknum

lið Óðins að hreinsa hátt upp í stúku en Sigrún aftur í baráttuna nú er betur vakandi og ætlar ekki að láta hana komast upp með neitt dómari leiksins virðist vera farinn að missa einbeitinguna og dæmir hér óvænt víti en þetta er rétt fram hjá frá

kemur fyrir Óðinn og nú eru þau aldeilis orðin aðgangshörð upp við mark Munins þau hljóta að koma inn

mikill tími til stefnu

stuðningsmenn Óðins geta varla horft á þetta og vítaspyrna í stöngina ég á

ekki til neitt einasta aukatekið orð og þetta er búið svona fór það

núll fyrir Mumin til

nú verðið þið að vinna næstu íþróttagreinar til þess að eiga möguleika á að vinna vel gert krakkar ég held þetta sé bara heimsmet í já tvisvar sinnum tvisvar sinnum að snúa svona en hvað með jafnvægið já það var ekkert erfitt það var ekkert erfitt hvað fannst ykkur erfiðast að

íþróttagrein eftir og það er hopp skopp og sprengja sem er að sjálfsögðu splunkuný og einkennileg íþróttagrein keppendur þurfa að hoppa á trampólíni allan tímann þeir fá sex bolta og það eru sex dekk fyrir framan og hvert dekk gefur ákveðið mörg stig og það má bara hitta

einum bolta í hvert dekk hver keppandi getur fengið tíu stig liðið í heildina tuttugu stig þetta er soldið flókið ég held við bara byrjum þetta

skal segja ykkur það þetta fór þá svona til hamingju Óðinn takk þetta var rosalega spennandi

á seinasta boltanum hjá þér Jóhann já ótrúlegt eruð þið

en eruð þið ekki soldið kát með þetta

splunkunýjar íþróttagreinar við búin að skemmta okkur stórkostlega saman í dag og það er nafn Óðins sem skrifast núna á

við kveðjum héðan frá Seyðisfirði í dag ætlum við að leysa eina stórskemmtilega skapandi þraut á mettíma við ætlum að taka þátt í stórhættulegu spurningakeppninni sem enginn vill tapa í og við ætlum að kynnast

smá breytingar á kveikt á perunni í vetur í gula liðinu eru það Jökull og Svanhildur velkomin í bláa liðinu erum við með Hjalta og Sigrúnu velkomin takk eruð þið tilbúin í þetta já ég giska á það þú en klappliðin eru hér til þess að styðja keppendur en þau eru líka hér til þess að safna stigum liðin eru búin að velja sér einn hljóðkút sem hefur það hlutverk að bregðast við mig vantar aðstoð þessu hljóði hlaupa inn að miðju kveikja á perunni lýsa lúsinni leið og næla sér þannig í stig fyrir sitt lið finnst ykkur gaman

já hvernig spil finnst ykkur og hver vann

spilinu er ekki lokið Sigyn Blöndal landvættirnar tengjast verkefninu í dag og það er líka spil já sjáum hvað við erum með hvað haldið þið eigið að gera við þetta allt

eigið

hér eru fjórir litlir kubbar sem gætu verið karlar hér er óútfylltur teningur við erum með skæri heftara

lím liti svo erum við að sjálfsögðu með borðið sjálft spilapeninga gullpeninga eruð þið tilbúin í bláa liðinu já

gula lið

og sítrónur og verið hjartanlega velkomin á Vopnafjörð hver var Snorri Sturluson en hvernig tengist þetta allt skjaldarmerkinu ég var að

það er góð spurning og hvernig tengist þetta allt saman Vopnafirði komumst að því eftir smá stund spekingar dagsins eru þetta er málað af honum Hauki Stefánssyni árið nítján hundruð og þrjátíu en Snorri er eitthvað eldri en það jú hann fæddist tvö hundruð árum eftir að víkingarnir voru hvað var merkilegt við hann hann var rithöfundur hvaða bækur skrifaði hann Snorra

heimskringlu byrjum aðeins á Snorra Eddu hvaða bók var það miðalda svona þú varst nú ekki alveg þarna þú ert ekki hrafn er það nei en mig langar það hvort ertu Huginn eða muninn mig langar helst að vera Huginn út af heilanum já

svo góðan hug en áfram með hann Snorra hann skrifaði líka aðra sögu sem sem hét Heimskringla sem þið minntust á áðan hvað

að breyta sér í hval og fara að njósna

synti til Íslands og fór að njósna maðurinn sem breytti

ég væri til í það þar er ég hjartanlega sammála þér þessar fjórar furðuverur sem Snorri Sturluson talar um vernda hvern landsfjórðung

á Suðurlandi en gammurinn á Norðurlandi griðungur á Vesturlandi og drekinn hér á Austurlandi þessar fjórar furðuverur eru skjaldberar í okkar skjaldarmerki skjaldarmerkið sem við notum núna erum við búin að nota síðan árið nítján hundruð fjörutíu og fjögur sem er árið sem Ísland varð lýðveldi þetta minnir soldið á kortið með

um þúsund af einhverjum norskum nei einhverjum Ameríkönum eða eitthvað ég veit ekki norskum Ameríkönum hvernig er það ég skal kannski gera það í hverju eruð þið best

að fara varlega með skærin krakkar mínir tíminn er hálfnaður ekki of vel alls ekki of vel er þetta erfitt

stórt verkefni

náið að klára já já já það hlýtur að vera en hvernig gengur hérna megin

við notum þetta box þið megið nota þetta allt saman

ég er alveg rammvillt það er verið að lýsa lúsinni leið það er bláa liðið

vitið þið hvað gerist þá og babb í bátinn þið megið draga blátt eða gult þið ráðið bara gult er betra jú miklu frekar hvað stendur hjálmur hélt þetta væri að fara að verða

þú hefur nú ekki séð þá

ég er aldeilis töffari þetta er bara eins og vopn

gjörið svo vel heldurðu að lúsin væri ánægð með ef við gefum þeim þið eruð tilbúin með sundgleraugun hjálmarnir eru komnir á en þá er komið að stórhættulegu spurningakeppninni sem er vissulega partur af leiknum

þið takið hér spurningarnar nú ferð þú og sest þarna þú ferð og sest þarna hjá liðinu og klappliðið hjálpast að við að svara spurningunum fyrir hönd liðsins og getur fengið þrjú stig fyrir það eru fimm mínútur eftir og við kveikjum á perunni tíminn fer í gang núna

þetta er flott en þetta hérna eru vættir og vernda Ísland þær eru á skjaldarmerkinu okkar hvað hvað er skjaldarmerki skjaldarmerki það er

þetta er merki til að merkja einhvern ákveðinn hóp eða eða eins og þú segir eitthvað land eða bæ en með drekana af hverju haldið

í svona mörgum sögum ég held að séu

eru svo hættulegir og gera alls konar hluti sem við getum ekki og

ekki flogið við erum ekki með langan hala og ekki tennur jafnstórar og bananar

verið ógeðslegt ég held þeir hafi bara þykk húð eins og risar voru með heldur þeim á lofti

hefur átt nokkur skjaldarmerki einu sinni fálka á bláum fleti og einu sinni þorsk á rauðum fleti síðan komu

skjaldarmerkið og þá var líka kóróna ofan

sem þýddi að við vorum undir danska kónginum skjaldarmerki getur verið alls konar landvættirnar eru stórmerkilegar eins og við erum búin að komast að í dag og ég hvet ykkur til þess að skrifa sögu um þær eða jafnvel ljóð það vantar nýjar sögur

loksins fæ ég að sjá það í almennilegum lit spilið gengur út á það að vinna landvættina og fá þá í lið með sér og komast hring þegar maður kemur og hér erum við með örninn sem var næstum því kalkúnn og hér erum við með nautið sem lítur út eins og poki og hér erum við greinileg með risann þetta er

út á hvað gengur ykkar spil þetta er svona Land

Reykjavík maður fer bara á milli stoppa og og alltaf þegar maður lendir á stoppi þá er manni boðið að kaupa það allir byrja með fimmtán peninga þetta er hann Jón hann heitir bara Jón síðan er sá besti af öllum Harry Potter þessa fjóra karla til þess að spila þetta

bara hægt að velja um fjóra þó að séu tveir leikmenn þetta er algjörlega frábært ég held að enginn vilji kaupa hálendið af hverju ekki er einfaldlega ekkert þar jú þá eignast maður vatn við hefðum átt að selja vatnið hvað ætli við getum fengið fyrir hann margar milljónir örugglega virkar þannig að keppendur eru komnir með spjald í hendurnar og á spjaldinu er ein persóna eitt dýr og eitt lag þau eiga að herma eftir þessu þrennu klappliðin skrifa niður svörin á spjöld þetta er ekkert rosalega flókið þá er komið að stundinni sem allir hafa beðið eftir hér eru stigin við byrjum á því að gefa báðum liðum tíu stig fyrir að búa til þessi glæsilegu spil síðan er það

á bláa liðið en þrjú stig á gula liðið þetta getur allt saman jafnast út því nú förum við yfir svörin í stórhættulegu spurningakeppninni kláraðu málsháttinn oft gefur gamall maður góð ráð sagði bláa liðið og líka gula liðið spurning ein íslensku landvættirnar eru fjórar drekinn er á Austurlandi griðungurinn á Vesturlandi en hverjar eru fyrir Norður og Suðurland gammur á Norðurlandi og á Suðurlandi b á Norðurlandi og gammur á Suðurlandi c dvergur á Norðurlandi og fíll á Suðurlandi d fíll á Norðurlandi og dvergur á Suðurlandi bæði liðin sögðu á Suðurlandi það er minnst á landvættirnar okkar í merkri bók sem heitir Heimskringla og er eftir Snorra sem var eitt merkasta skáld okkar Íslendinga á miðöldum en hvað hét pabbi hans a Snorri b

svöruðu b

standa þessi svör gula lið já bláa lið já líka frábært þau standa svona og þá bara kippum við til hamingju Jökull og Svanhildur

í dag til hamingju gula liðið

öll í

eins og vanalega búið að vera rosalegt stuð hjá